E karazane biby mamofo mansimansy! Magnano akô gn'akoho zao da maimbo! matetika ame valany ao e tena mahamembo anazy ,gne lambo da tena membo! Maimbo, mavahy, gne, gn'akoho izy nankeo efa maimbo! Gn'aomby membo tay.